الإقتصاد والمالية مهمة جدا، تغني عن دراسة الرياظيات، لإن أي إنسان لازم يكون عنده دراسة للإقتصاد والمالية، يعرف كيف يدير شؤون حياته، ويعرف كيف تكون البلد ماشية، فمهم جدا دراسة الإقتصاد والمالية.